Shanyana sana kulola ndolee mundu nakhola maendeleo sanasana shandigomba sana ni mundu akoraa maendeleo kurii aree na mangondo gogo urombe vindu kuri ina kuri ina kuri na ziinzu zya vana vamenyamu vi isukuru nivaa navere ulombi vindu vyenevo, umbake zinzu, umbake zinzu vana vagodishe vinjiremu yakwezenge mangondo, nusominyira vana. Alafu shindu shindi sha ndigomba ni kuri mundu ya yana nyasaye yani ule mundu yayanza nukhola vindu unola vindu kuringana na nikura rya nyasaye. Alafu shandigombasana nikura mundu yani wkusominya vana vanavanyole masomo vanara nivasomi stisurira amberia aoo mambe na minyakano minyishi tawe, ndanyola matunda kurula kuranavenaro shigira ingulu shizazize zichei zi mbiri vanara ralakhonga viza vukhola shina vanderaku shindu ninyanya ndakusakula. Alafu shindu shindig shandigombana nikura na majirani yani ku namwikare namajirani mwikala vulai mwikala vulai na majirani yaga ndina nimumoloma mumuloma alala na maendeleo gakulomba shivala sheru shive vulai.